הוא فאלחקיקה נفضل טאהי שחסי, חית טאהי שחסי תיכון <hesitation> ראדי יוופר ליק בזאף דיאל לוקת אלא כנתי כאטיב לראסך, וראדי יריח אל.. אלא כנתי מתזווג ברבת אלבית תאהי ע’יריחה מן אלעמל דיאל אטבח, האדאכשי עלאש נفضل טאהי שחסי, ומזאל אצצעק אנה עזיז עליא, עזיז עליא אלקיאדה ונفضل.